أول شيء، تقدم كبسة لحم على أصولها، مع اللحم المندي اللي يذوب في الفم. والتوابل الحجازية اللي تعطي نكهة ما تتنسى. ليه بفوز؟ لأن الطعم أصيل، التقديم فاخر، والكل يعشق الكبسة. ما في حد يقدر يقاومها.